بنفتح ال- البلاى ستور، بنختار ال- البرنامج أو الأبلكيشن اللى نبيه، <hesitation> بنضغط تحميل، أول ما بيتحمل على الجهاز البلاى ستور من حالة اا- بيثبته عنا وبيشغله، بعدين بنسكر البلاى ستور، وبنجيب الأبلكيشن من على الجوال، وبنضعط عليه بى- بيشتغل معنا بطريقة طبيعية.